Zaho aloha izañy tsy mpandeha restôran fa ny tiako izañy da in-draika avao isaky ny herinandro mandeha restôran, da mihina paty kompoze ataony malagasy; lasopy zao àby raha tiako mandeha amiñy restôran; da raha matsiro tsiro tsy fihany teña akoho rôty.